عشان انغير لنضة في البيت لازم نتاكد اكويس ان الكهربا مفصولة عن المكان اللي شغالة فيه. اول حاجة لازم نلبس القفاز او الجوانتاي عشان نتجنب الإصابة بالصدمة الكهربائية وبالتالي منتكهربش. فالبتالاي هنوقف الكهرباه وهنسيب اللنضة تبرد، وهنشيل اللنضة القديمة وبعدين هندخل المصباح او اللنضة الجديدة ونستعيد الطاقة والاختبار وهنشوف ان كانت شغالة ولا لا وبالتالي قبل ما نبدا فيها لازم انشيل الكهربا ونتاكد ان الكهربا مش شغالة.